يعني نعتجد انه الرياضة اللي تتطلب قوة بدنية عالية جدا هي رياضة رفع الاثقال بلا منازع <hesitation> باش يقدر اللاعب انه يرفع هيكي اثقال وما يتصاب باذى اما اذا كانت <hesitation> الرياضات اللي ما تتطلب قوة هي مثلا رياضة الشطرنج كلها مجهود زهني ما تحتاج ابدا مجهود بدني.